E nɛ̀ɛŋ mìŋ manaŋ e gbòaȧ sùȧ lɛ, sèè nìì lɛ naŋ sìè mìŋ jaa, e jɛɛ̀jɛɛ̀ɛ nȧŋ yaȧ mìŋ zòòlȧ dayȧ, nìì lɛ sie ka yɛ̀mɛ̀ nɛ̀ŋje ka jè, sèè maŋ diè, yèè maŋ yɛ̀mɛ̀ gòlò faa maŋ gbìlè, ka jɛi ka ɓùlȧ maŋ di, taìŋ nɛ miȧŋ maŋ yèwè dìì mìŋ manaŋ sèè mìŋ jaȧ, wɔŋ doaȧ haì ka tomo, e gòngo mɛ̀ lii, maŋ di ɓùla mȧŋ miiŋ sèè mìŋ jaà, ka nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ sùȧ, wo jɔùŋ gò tɛ̀ɛ̀wɛ̀ keì nyìnga, wo jɔùŋ nȧŋ tɛ̀ɛ̀wɛ̀ keì jɔ̀ɔ̀lɔ, mùŋ jaȧ mùŋ woȧ mùŋ zoolȧ dayȧ woum jɔ̀ɔ̀lɔ̀ keì, wo dayȧ woum kìɛ̀ŋ nyuùŋ kìɛŋ mɔɔ̀ŋ woum kiɛ̀ŋ, mùŋ jaa tiŋ mùŋ zoolȧ dayȧ, mùŋ jaȧ mùŋ ɓuliȧ maŋ di, nȧȧŋ nìì lɛ naŋ nȧaŋ sìè kiɛ̀ŋ maŋ nȧaŋ jèe, kiìŋ mìŋ jè nȧaŋ èe, ee dayȧ kìɛ̀ŋ nyuùŋ kìɛŋ miɔ̀ŋ woim kiɛ̀ŋ, sèè doaȧ nɔ̀ŋ hàì sùà, mȧȧŋ ee dayȧ, kìɛ̀ŋ nyuùŋ kìɛŋ mɛ̀ wò yɛmɛ̀ nɛɛnɛŋ woim kiɛ̀ŋ ka tomo, <hesitation> kɛɛ maŋ nɔŋ woò mȧȧŋ maŋ kiȧ jɛi ɓɛ̀ salì yaȧ maaŋ hòȧ kùȧŋ golò fèemȧŋ muŋ fè yɛ̀mɛ̀ nɛ̀ŋ bȧ, <hesitation> mìŋ woȧ jɔ̀ȧim nyȧŋ taìŋ nɛɛ̀ naŋ tɛɛwɛ̀ maŋ yɛ̀mɛ̀ muȧŋ bi diɛŋ, sèè mùŋ yaȧ kȧmè sùȧ nɛ̀ŋ, maiŋ nyìmȧŋ kɛ̀ ɗeweɛ̀ mùŋ yaȧiŋ kaame, ɓɔ̀ùm kamè nɛ̀ŋ maiŋ gììyȧ bɔwɔ, mùŋ yaȧ kòmȧŋ sùȧ jeum jɔ̀ȧ nyaŋ, miȧŋ maŋ yèwè dìì maŋ kàmè nɛ̀ŋò, mìŋ naŋ fè bȧ jɔ̀ȧim nyàŋ, maŋ gè bȧ bɔwɔ, yèè maŋ kpȧȧ, òfoo wɔŋ nyiiɔ̀ŋ manȧŋ mɔ̀ɔ̀nɛŋ, wɔŋ nyiiɔ̀ŋ manȧŋ mɔ̀ɔ̀nɛŋ, wɔŋ nyiiɔ̀ŋ manaŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀, ɗɔɔbà sèè maŋ kùwò muȧŋ bi tɛ̀ɛ̀, mùŋ yaȧ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ keì kɛnɛ wèè muȧŋ bi, wo dayȧ doum nȧŋ fè nyiiŋ mùnlaŋ, kɛɛ nyiiɔ̀ŋ gò tɛ̀ɛ̀wɛ̀ mɔ̀ɔ̀nɛŋ, kɛ̀ mȧŋ weè ka mȧŋ ɓèmè wo felaa bȧ, wò yaȧ e hmɔ̀ɔ̀ŋ, nìì lɛ sie wo fòùm kìɛ̀ŋ sùȧ, kɛɛ zȧ sèè nìì lɛ sie wo gbìȧŋ kii mɔ̀ɛ̀ sùȧ woum ɓùlȧ tɛ̀ɛ̀, e nɛ̀ŋjeɛ̀ kȧìŋ nɛ fè maŋ jè, kɛɛ sèè maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ felaa wò naum nyimèè, wɔŋ doaȧ haì nìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ gbȧlȧ kɔ̀ì nìŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ dȧȧ guùŋ, nȧiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ bȧnè hȧa nìŋ kùwȧiŋ, ke ɗɔɔɛ̀ kpɛ̀ɛŋ naŋ hnè, nàŋ gè kpɛ̀iŋ nɛ̀, yèè e kìlȧ maŋ ɓèmè felaa wòum ɓɛ̀nɛ̀ŋ kòmàŋ mìè, nyɛ̀iŋ faniŋ mɔɔ̀ŋ nìŋ jaȧ nìŋ ɓulò maŋ di nìŋ yaȧ ɗèwè sùȧ kiìŋ nȧŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛŋ, kɛɛ ɗɔɔbȧ maŋ yɛ̀mɛ̀ felaaȧ kȧiŋ nɛ wo fòum nyimèè nyɛ̀nuuŋ tìyee naŋ ɓùlȧ maŋ di, mùŋ hnȧŋ mùŋ gbòouŋ kɔɔ woum diɛ̀ŋ, mùŋ woȧiŋ tɛɛ̀ woum diɛ̀ŋ, tii e gò ka, e gò tɔ̀ɔ̀ mɔ̀ɔ̀nɔŋ, wo nyuùŋ mɔ̀ɔ̀nɔŋ mɔɔ̀ŋ kȧìŋ nɛ nyɛ̀iŋ dȧwi mɔɔ̀ŋ bȧ nìŋ yaȧa, ȧŋ woȧ nyȧȧŋ mɔ̀ɔ̀nɔŋ,